Yes! Ley geh comb, you can use it to comb yor hair- you use it to plait yor hair. You use it to part yor hair- roll, grease your hair, dah why ley can use comb, dah why ley geh comb for.